जर्मनी कि ज्वो संस्कृति चि, तेमा ज्वो चि कई तरह कि धाराएं छिन। तूं धाराओं से मिली ते ज्वो आकार बणि, स्वो जर्मनी की संस्कृति चि, येमा धार्मिक लोग भी छिन, धर्म निरपेक्ष लोग भी शामिल छिन, त येकि कुछ खास बात क्या चि कि येकि जर्मनी कि द्वो संस्कृति छिन, येकि जड़ ज्वो छिन, मूल रूप से जर्मनिक जनजात्यों मां छिन। ज्वो जर्मनिक जनजाति रौंदिन, तेसे ही जर्मी की संस्कृति कु विकास व्हे। जर्मनि ते हमेशा यो भी ब्वोल्ये गे कि यो कवि अर विचारकों कु देश भी चि।